කොහොමද <hesitation> සමහර සත්තු ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව <hesitation> වෙනුවෙන් තමන්ගේ වෙස් මාරු කරගන්නෙ කියලා කිව්වොත් එහෙම, <hesitation> අපි ගොඩක්ම <hesitation> දන්න සතෙක් තමයි කටුස්සා. අපි දන්නවා එයා පාට වෙනස් කරගන්නවා ඉන්න තැන අනුව. <hesitation> තව ගොඩක්විට කෘමී විශේෂ ගත්තොත් එහෙම, ඒගොල්ලෝ අපි දකිනවා ගස්වල කොළ වල එහෙම ඉන්නවා. සමහරවිට අපි හිතන්නේ ගහ තමයි ඒ, ගස්වල කොළ කියලා. ඒ වුණාට බලද්දී ඒවල සත්තු ඉන්නවා ගහේ කොළ පාටටම ඒ විදිහට. අනිත් එක <hesitation> තව අපි දන්න දෙයක් තමයි <hesitation> දැන් ගැඹුරු මුහුදේ වගේ ගත්තොත්, ඔය මෝරු වගේ ලොකු මාළු, ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟ උඩ ගොඩක්විට තද පාටට තමා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට දැක්කොත් හිතෙන්නේ ඒ ගැඹුරු මුහුද, මුහුද තමයි අපි මේ දකින්නේ කියලා. හැබැයි බලද්දී ඉන්නේ එතන සතෙක්. ඒ කියන්නේ මෝරෙක් වගේ ලොකු මාළු තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට, ඒ විදිහට අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒ අදාළ ඉන්න පරිසරයට ගැලපෙන විදිහට.